Metema au dadik penjelajah esa fo, fo fali lo teuk limahulu neme besakia mai so na au foto hatoli makahuluk al fo au pedas. Losa niana besakia la so na au atudu hatoli makahuluk al foto na fo tuis boe o lita langsung hatoli makahuluk al, boma lita makahulun na son lobek.